كنت أحب ألعب بالعرايس خصوصًا باربي، كنت أسوي لها بيوت ومن كراتين وألبسهم لبس، وأخترع جصص مرة كنت مخططة حفلة لباربي وازودجها وأتوقعت أن الكل لازم يكون مدعو.